Yeah I looka bank to be like saving area <hesitation> you know where you hustle for your money yeah you save it ley only problem I can get sometime you hustle for your money your ownseh money you hustle for it to go save it the a the but you go the to get ley too again la another problem so is I jus looka a <hesitation> you know brother I looka a to be a saving area yeah.